نفضل أنو تكون عندي القدره على التحكم في أحلامي علاش باش نتخلص من الأحلام المزعجه باش نولي نشوف الأحلام الجميله الرائعه و الحلوه و نقدر أنام مرتاحه باش الصباح أنوض لباس عليا أنوض بصحه و عافيه أنوض سعيده مش مزعجه.